Ñanoirambueve karapoareta ei omee va ikakiviviko ñamojee vaera itaku yau, guarapo, jare ikavivi temiti reta peguara, eitu iyei jokua ikavi yandereja javepegua oasea yaeta supe que moa ra osirivevi kua ei omee ikavi yandeve karapov (pausa) kua <hesitation> ei misi.